सोई घर में अनेक प्रकार के प्लेट होलिन। आजकल ते अनेको डिजाइन के प्लेट आ गइल बा लेकिन मुख्य रूप से <noise> तीन प्रकार के प्लेट होला। <noise> एक सबसे छोट एक ओकरा से बड़हन और एक सबसे बड़हन। छोटा प्लेट में अक्सर कई के <noise> मेहमानन के मीठा-नमकीन <noise> आदि दिहल जाला। ओकरा से बड़हन प्लेट के प्रयोग <noise> कुछ टोप खातिर, छोट लइकन के खाना परोसे खातिर <noise> कइल जाला और सबसे बड़हन प्लेट सबके खाना परोसल के काम आवे ला।